Tegna zavadehibe amy tanora ny miagnatra amin'ny anjery manontolo satria fiagnarana amin'ny anjery manontolo fianarana mivelatra be zany ary ahaizana raha maro ary ahafahana mamehy sy mamatotro ny le raha tiagna hianarana ary ahafahana mitady asa zay hivelomana koa.